A differenza tra qent e maçet çilat janë, shumë janë le differenze, qeni leh, maçja bun l’efusa, qeni ë më i mirë, më i but, kërkon të shterin, maçja e evitar per esempiu.